<noise> Ty tendrim-bohitse: <noise> Andringitse, <noise> Tampoketsa, <noise> Ikamainty. <noise> Ty <noise> farihy <noise> amizao: <noise> Farihin'Alaotra, <noise> Farihy <noise> Tsimapetsotra, <noise> Farihy <noise> Kinkony, <noise> Farihy <noise> Ihotry, Farihy <noise> Itasy, Farihy <noise> Tsiazopaniry, <noise> Farihy <noise> Mantasoa. <noise>